Bos ti lni c̲h̲ak xkiꞌga bos <hesitation> tib mars oktubr c̲h̲ak o ti misgiaꞌl xki c̲h̲ak lëꞌ minn ic̲h̲ë minn ziꞌdzë gilugit, lot unaꞌwu, minngolna axta minndoꞌ winna yu zgitzë kasga minn sdzoꞌn premio sdzoꞌb, lëꞌ minn xbigzë lëꞌ minn xgitzë, kasga lëꞌ giedz ëꞌ c̲h̲ak nlezëkga ldoꞌ minn, lëꞌ minn xka yu xgitzë kase chop tson mbidz xiu ugit, xgit minndoꞌ pelot kaske gibla noꞌnda pelot nak guꞌn lo na xgit minndoꞌ, antesa ugit minndoꞌ kweba xneꞌ minn, ber nana lëꞌ minndoꞌ yu xgitzë pelot o minngol- la mas unaꞌna yu xgit pelot, gal ti dies de may gal masc̲h̲a wen nle yuzë ldoꞌ ic̲h̲ë minn yu xgit pelot, nak xelni madre nak, xka lëꞌ minn minndoꞌwu kaske ic̲h̲ë minndoꞌ nakzëla madre lo na.